Allura zëm fill ka milingona, njëri më i madh ë xhapiu, hardhia, miu, pallumbi, dhelpria, qeni, ulku, derri, derri i egër e u squalu.